أول شي لازم تفضي الأغراض من الثلاجة وتخليهم في ثلاجة ثانية وبعدين تطلها برة في الشمس علشان يذوب الثلج بعد عدة ساعات لمي يذوب الثلج وتتصل في مركز صيانة مختص علشان ينظفون الثلاجة تنظيف عميق.